Saaji farka nga da Bari ngey mo,i daban daban ŋo mate kaŋ i goono da care se. Din d'i saaji farka, man guna ama boori, g'a hamo yaŋ gwanda zane zane fooyaŋ kaŋ i ni gwanda tombi tombi kaŋ niga di saaji farka ga. Din di jinde hamno aga kuu danga din diya niga ne ngan da bari wane afo no. To, naŋ kaŋ saaji farka goono nga da bari, Bari din d'i gaa hamo, a dibba,a cay, a boŋo, to i gwanda banbanci nga da saaji farka se. Zama Bari kuu da saaji farka, saaji farka wo a dunguriyan da bari. Zaa ni di Bari. Amma i boŋey do haray, niga di danga i kulu boŋey afolloŋ no. Amma Bari goono, Saaji farka jine saboda Bari a hamno a kuu da Saaji farka hamni. A jinda hamno a kuu da Saaji farka wane, a dibba a kuu da Saaji farka wane kuma i halitta i siino care se. Niga di mate kulu kaŋ ni diyey nin wo ni jirsi ka di Saaji farka, din man haggoy, da manci kwaaray kwaarayey kaŋ goono aga niga ne maa Bari no. To manci Bari no, Saaji farka no, Bari hangasino nooya. Saaji farka nga da Bari i sini...